यन सिचुएशन मा ता जो इंसानियत ची कन करीते ज्योली एक-दूसरे मदद करते अगर हम देखडा छिन की तेते मदद की ज़रूरत वोली ता हम मदद कोरीते इंसानियत ज़िंदा रोखला।